Ah magnano akoa e loko volomboasary zany tena sy fantako zany hoe ino e dikany aminah, sy aiko zany hoe ino e dikany fa misy avao e dikany fa hoagnah magnokany zany sarotry gn'hizaka hoe hitognotogno fahatany eo nefa sy fantantena izy fa izy fosiny zany raha vao re- resaky loko volomboasary da mazava ho azy moa zany fa e voangy e tadidintena voalohany da magnaraky e manga satria io manko magnagny loko akoa izà aby io.